Kweiwete kwasababu maadali ya la motu tutishta samani vwana wa dakka ilwaktefo ukasakwa shandu tulie ndelia kwanza kwa vana daka ehh vaj- vajunda mesha navanda na mtandawazi samani kwete mtandawazi fo kwa chocho dakai ni ilekebisha nisakwa kwa mama ishaja mndata nitaa miana ho na weva kcha sasa na shandu kitar chwe kitachwe mndu ufikirie kwa va mwana swamortu dka iwei tweka vamana valinga dilitou tuwaerwana wana motu tueninge semla shamlo ata kanisani <noise> modha ye shamba tamia na wanawa uuh umngo uwafundishe sala uwafundishe maana ya dini na dakka iyoi soma mamatu tatwetwile na mhh nafasile kwa dkka ivio moshi tukaumeila nafasi ya dkka ihoi tumanyeva na mortutuve tuveninga ngafumo woo kiwa maisha tuveninge ma dakka ivoie samantu weishikuti mpaka tukashika hangoo ngotule dakka vo kwasau kwa mwana wa umri wa miaka ininga wete mwaka ta aaii ishirni mmeshika vo teari homa sime mmeingia katika maisha kwe tokana na jinsi mfunuo ulivo daka iwoni ni mfumo wa tafouti tangu zamani. hukosako dakka iwendu koomia ktili mesha aamba mndu su akamatusutane samani ya tuvekama tusukutanivo tuveendelia ye mmh mna nango tuwe tumbwera tuwe temara we tafuna tafaun tafuna ukafungia ho donda kikafum. Dakika iwe kolwa kutetche kudo ndefunga basi natoa sakwe kikisababisha kutokana na makoviko meengi engia mwakova nalamute kwete fyundo filisa nawanawa muata vadlia fitata twi mfingemweleni huokola mwana awete mwakasha shia ehh iish- ishirini matendei tampuka kafo hukwakolia mndum mama itisha mwaka thelasini matendalie ndafo wazima usa sako matendanya sababishwa na chweeikie lazima usakwe kwamba kindoke chidie endela kuta lazima usako kwamba mnduchocha sababisha anchooke ni mambo aah shumvika kanyingi au ni nyama samo tuteila sikahio ndusha ska kasulu nkunumwoni kwete tumanya vo, himbidi tusarmeshe tusakwe tujaribu vilafia samani tukisha jaribu vilavia samani tukakua mfumo liendelea kuta tuka mmmenza kwa mfumo wa samani uka- ukakubali tukavatu mfata huliwa holia kwayaa mniruwa dakika ivoi huliende ndelia nasematwe twefikirie varna wa atetuja ndumshe shawana aklifu fusha karana sita kute vana wa vawe mvertia hadabu varnava dakka ivoivo kulimava mmnehanava dava elikashkenda fo ndovalienda endava kakumana vata pate mimba iyoiyo pia ni suluhu katijka maisha alafu kasakwa bana vamamotu dakka hihoe vanda vamlerdava eli ma mu huma ndeuva naktambi shindokshavo, varna vamo turuvwa saa kwa kwambae dakke ngaka kuti Kimdi kaka kuti mlomndu ndumsere nkunda shindo nkshavo shh maskini wa mwisho wakira hitorosorimi kwete mndunu sorefia hoka mkunda kamaleka shii lazima uwe mndu uwe mm- mmelidwa fia findo fya mwakasha yahksa ehh dakka hivo huyo huwe jeriamba navimfo uveweke kifomvo tuwe na mfumo fulani kwa ajili wa varna vamoto varna vamoto tutammena wo tuongoze tueringmad dedea dunesha mbalingaa yea mwaovarila kwa wakati tuya vate twehembe uongozo kabisa varna varmoto vavinda vakasa ukwavini umefunga mtu umetwa te. yenye kidakka hivo na moto atame mefunga mtu kakao ondosha ye ye aonishwa le femishwa mwana kuliko vo na zamani ukaska mstari we lolia kwamba lifeli mlivute kuwakameleka namndunyo kukondo ndo vishwa nisha mbaima maana swa nganga nanya kwanza ye narngarte mare ndo findo ftofto ftofye hemsumbua vo kamwale kamwana suna ngaete mndwene kubabaisha nachoka kwavov lazima maisha wende ukasawa kwa dakka ivoie wekola mndifo alisakwa kwamba mserue arnya te choki ili yeendea amm amm akoje ni mimo mezeija ele pafyumu beza ijale kila kindwa kundi nyakundi nguku. nyakundi choki. nyakundi akwse aende mndo ni kilabu aneta miavanywe ioshi shimpa kwa upande wa moutu surna lenga nasama manifo nipisha ngweshwa. alafu ukasakwa dakika ishando toule sotu tachwe tukae. Tuta mela wana moto tutwa mama atwa mwana kwe au ukalolia panale weshindo ukafereta mmama mwenzako hushi mpayu weyu ukatale mela ukatunza mwana siweyu ukalenta. shandu ve shamba dakka ve shamba lwe mdii fanya luko we mninga aticheke mpatesi. sipati ivo pati yesheanza tangu lwenave walu kwa hio malesi yeva niakte na lesi nyeva kila kindoki kivomini kwa kwelie valie rama malezi mesha kutoka kwa wazazi ili maisha ako nafe aendele kuteva navakwe mfumuaha kuosha anaakwa mave ver na maisha mesha kila mnduisha ambasangia ndembala la nyangan les kwafa uta kulia mdifua alierikwa vakuya yeengetone ambanisha va vaeva nae vateru mvetu moyo wa huruma kangoya wo huruma weo vuma ku we mfuma kwa wazazi laziima tutamela wazazi tuasakwe tusakwe tiliva kuta na maisha nyandata bila kute kwete ndo tutenavo bila kuto kwete ndo tuliendeleza tukurum dunia vo ni maishwa samani swofe taetwa atamruka ndweundwali yamba kisonono. kisonono ni mndu mmumuye eeshwa lakini dakkai na nduali mjali bengi narangozi imebabuka mareimeke kwa moto ngozi ikababuka uye uvesamia kera mafuta kholima ukaikavo ujini ukavyo kurukurukur ngozi yeshila pate tayari homa imesia mangwa lakini dakkai noona futako rema namwania kwete cherechefo fyonda fya ndeu mfyetau nsosa mani fuga mndeni sutora ambanunguna. Kuveteia kamoshi tuveraisa tukansara na wafuru tukanu tutenge teba bangosho laombe tukakora sudu nngongoro tukaenda fu tukaarisha teale kamhe hansha lyonda vya na marengura vo ndomiasi miasia lakini dkka iwoe kunda hostali ye nif donge nikike ushwa teari namora nakakuambia vidonde vya ndo. kumbe vidonda vya vandeo ni mfyo mfuma na mambo mengi sana wekolia mdu membua mendua menur abendua meru abenda sasija kile chepesi chikawa chepesie kwete ulake kile mei keshimera mfumo wa shavo lazima kere mfumo wa karibu na uka uka kola mfumo wa karibu ukaenda kwa miavoo mashamia henenga maksudi upate etima uwa tulie na mndomi we mameaka ilivi na upate ujauzito. ujauzito ukapata ervua matatizo laeke kaenge au ukawa rasenge wachocho kidmm cheuzwa wakia mfumo samatu sa maisha lazima tuwa tuwasangu vana ndo tutamina vo na harta vana wote mwanafo alieho atata manyeumera ujauzito lazima uundwa utamena vo mnduzu kwasabau shandua madawa asiate wale sema mearibu fyogo seme meharibu uzazi ksasi uzazi hokola lakini tamia fidak tevelia namede dimela sungio uchika afyu duevo firda kimwone ekia fika bake kimooni kwete maadili yamba ulika saata fomfilika fijenga kindo fyetua handu weshua kaanza weshushwa kila kino weshua kaanza laksasi weshua tekitoka na ksasilia kimforwa mara kwa mare edunjua mimba kikfurua. Shamu nungle kiumba kilisie atafo kili tafhoti nalolia kwa chochoa wana mortu tubiddi tutame na uko waangalifu kabisa na upendo tuveninga ushauri hata kwalai duke bahati mbaya ama nyamdusu nifi we utamiana nanfe umemheva kuti wanaso washuliwa wakuta tweika hata mda wa diliane ivi apate tunza kiumbe kia mungu auamingani dkka ivo ukamoja wana mutu vengi tiwa teshteta ta mwana kwasababu shumia puria na vevo nyapuria na we dila tatu kasa kwaya ta mwana hata ulaiya rembia mwana uvoshwa kuvo hukolia mua mndungi. teari mfumo wa mutuve ndo veshwa asamani kuwete mndosha kifo kabisa kwete mlivo vatia mwana kafo wete mlivo yatambuko ukaukauka lakini dakka hi vi wamengi hukolia hata mwana akdifo ameduua ngo ware tamka tu babare mpaka shava mwana manga nyoyo laiehe looh liliwa mja unaona nshese mlongo vete mje wana we weka uweshi fikiria wewaza kwani nikira chava tushamnyea basi. wetamia ukawaza wetamia ukaamba nkiki kindo changanate kumbe kindoki kivi utame utulie utame utulie ulimwana klifu kumbe mungu alimekubangia meafo lalinde utukwamavo nyiavo nyialifu niwaudhi woru kwa warukwa weve rukaruka mpaka maisha yakawa miabude kwa chocho dakka iwehutu hemba vamama tutu ni utaratibu wete mwana kidifo waeri watatu au umi. . Hutae mina fyo mninge maadili ya maisha humbe kute kindo kiokiki vimimshwa au churi kolweka hu mama ulengana na mamba wa siasa huyembe mndualike karibu na kaate umndutwe kaila acha kidoko ohh weru shouru kwakwe halafu naumanisha urovo ka mataata. shiwiro ushauri uvwete mma weshumiza mwana klifofo utachio ushauri mwana klifo wetamia mlafia manya tamia namndu mama shavire shkwa mma su nsosusa shane uvwala vakatundifo fokwa fo harusi akaenkulime ndo ncheke mtate. ale mnimga namna yesihi hurta virtatu mpaka umemanya kua wa mama shavuvo humanya uulale mwana muoota kwamba ngeishi kute maisha ishi ndokute na ndo msoro uteliwe ngaka ngakubali ngalikwe ngeishi navo kwa mfumoloki teru mameira kwa mamavo. uuh mama fame nekuerekesa teari hame mekora kwamba kindo kicheshilia maulai tio kishe shinda pando ukunu na upando ukunuati tearife mwana vubuvo kame mmanyato kwete unducho kusumbua vo na mbaaya voyeva ya matizo fo mbaya fyo vaya furaha. ye vaya kila kindo. ye vaya amani pamoja na vana vafuvosepio veshaata na kilia kokolo menatiava na uerara ngomfue husa kwa ufuma sae vinga kwete mwana songa mm- maadili ya sonayo hevera kwamfo hanshulia kwa njonjo wakiliavana vadi haribitua vena kwa wazazi so wazazi mnduso washia kabisa mhh hajia wazazi. Namba yete mama na tata lazima yeisha kwa amaani kwa mla nabeishe na lamla lavasamani kila vale nshiku mambazo za dakke mwave orsha tuku kwa mama uwa mmezidi undung'dovo wasakwe watame wata varta mbreke kao hao walio walio kifa unani kikundi cha malezi ehh kikundi cha malezi kiliksha sana mndua atamia aje na vemfekirie kandiva ye vurwana va uwa tuvakye maadili onaki hata mndu kasha kwavo kanuinga katia kwamo nolia weresi sika nako kolulu matatizo. na atakala mmagonjwa daka itweve maadi ntishayo magonjwa nyepungua nyepungua kabisa kwasabu shiva ndaa haraka haraka sishandu kuverta tiofo lazima mwana fuo wuove lazima nsio wove nimgwe mambwa mbaka ajagida kasime tula karmecho ajaje ajali kasini tulikane